Lay sandwich no tiako kokoa amin'ny antoandro satria ny anay amin'ny antoandro mitondra ny m- sakafo maro, zany hoe misy aliment complet ao anatin'lay sandwich iny. Misy hena, lafarinina, misy salady, misy voatabia, misy mayonnaise, misy vinaigrety, zay ny antony isafidianako azy.